المفك بيشتغل بي انو يحول حركة اليد لي حركة دائرية ، لمن تمسك المقبض و تلفو القوة البتضغت بيها بتنتقل عبر حديدة المفك لي راس المفك و السنة بتدخل في فتحة المسمار و بتمسك فيهو بعداك بتلف المسمار عشان يسبت أو عشان يفك